عشان تغلف هدية أول شي حط الهدية على ورقة التغليف بشكل مرتب. بعدها قطع الورقة بحيث تغطي الهدية بشكل كامل. مع ترك مساحه عشان تطويهم. كل الأطراف عشان تحسن الشكل ,وبعديها ثبت الورقة بإستخدام شريط لاصق. حط شريط زينة. حول الهدية أو ضيف بطاقة تهنئة. خلي الهدية تكون مرتبة وأنيقة عشان تكون المفاجأة أجمل وكتير حلوة.